Kap jedun ti'i nadaj namayëp nëchok nëbya ayowëbë amso'o xëmnë dunk je'e myaj mayëp jadunt's jedun ma'onëbën kabë dun ana'axë nëmyën nëchyat's tyunëp jadun je'e dun oy mabë.